هي مليح ثاني تعود تقرا العقول لا لا راه مليح على الأقل تعود تقرا العقول الناس كيف راه تخمم كفاش تتخمم في تجاهك وديرلو كونتر خطه على قبل ما يديرها لك هو كيجي يلعب لك اللعبه تلعبلو نتايا برجليه قبل ما يلعب لك بهه كل يا حسرااه عربي كحل الراس انا شوف لي نلقاه يلعب-ب يلعب نلعب لو برجليه قبل ما يلعب لي برجليا يا دلالي يا.